Ka nekah nekah kitoka no hormigas kitoka no walkinitilia icha, iwa neka pues a veces amo nikinitta iwa tlase intero nikinita pewa walkikisah, iwa nekah o si algo cuando nikinitta walkisa de kan icha para yaskeh ika xiwitl para kuaskeh iwa nikinitta keni motopewah. Nekah nikinixmatih non hormigas inonkeh chiquititos, negritos, iwa kateh oksiki non rojos, inon okachi tletakichi iwan anka tekokoh. Neka cuando mistlankichis sen sen semoyotl o se nekah hormiga nekan anka twalkikixkias wal kisas nekah se sawatl iwan anka kikixkiah. Nekah cuando kiwalmina o aka de no nofamilia tiwalmotlaliliah alcohol o pomada o a veces tochichak.